सड़क सफर की योजना बणोदी बगत ईं बातों कू ध्यान रखयूँ चैन्दु कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन से यात्रा करना छन त वू इलेक्ट्रिक वाहन कितनी दूर तक चलाये जै सकदु। और कै तरीका का चार्जर वै पर काम करदिन। चार्जर की उपलब्धता की जानकारी भी हासिल होईं चैन्दी। हम थें अफणा वाहन की पैली ही जाँच करी चैन्दी। गाड़ी मा बैकअप का वास्ता एक एक्स्ट्रा टायर और कुछ खाद्य पदार्थ रख्यां चैन्दीन। पाणी की बोतल और मेडिकल किट भी साथ मा रखी चैन्दी।